Toetrandra amin-drô Malezia an̈y <hesitation> rabekiny zio ny azoko honon̈o koa, mitovitovy araiky fa nivolan̈iko tio in̈y fo. Misy lera zen̈y amin-drô iô maiky, ten̈a ny maiky tan̈y jiàby. Avô aminjay koa fa <hesitation> andran’asara in̈y ndraiky malen̈y latsaka, ary malen̈y mare koa. Kômansy fanjavan’ny nôvambra iô zen̈y mikômansy malen̈y latsaka io, karàha ze.